Karazagne toetrandro maro karaza e toetrandro misy gn'andro meriky, misy gn'andro manara, misy gn'andro mafana, misy gn'andro mandrivotry da mitafofofofo rivotry, misy gn'andro <hesitation> mando.